<hesitation> kongoi mising, <hesitation> eng' yotok komuch amwa ale, rapishek kokonu poipoyeet ako kora komakonu poipoyeet, <hesitation> ng'inyo yaa <hesitation> ng'inyo masta ni konu paipayeet ko itinye rapishek akipaishe eng' komie, ipaishe eng' oret nekaran kokonu poipoyet, yepaishe <hesitation> iyai tukuk chechotok toku ak tukuk che tore che toretin, ako tukuk che cheiyanatin, ko ko- konu paipayet, <hesitation> ko yetinye rapishek, akipaishe komie, ko konin paipayet, konin paipayet amu <hesitation> akoi ii itepi ma <hesitation> sapet nekararan, akoi iyai paishonik chotok chekaranen yaka yekepa yeke ke ketet rapishek chotok kwai kwai paishonik chotok koroneen, konyai paishonik chekoraneen, ko yemong' <hesitation> ee walutik chepo tukuk chotok keyai, ipore ii- i- ikere ile konin ne, konin paipayet akokonin ii paipachi <hesitation> paishonik chotok iyae amu <hesitation> tukuk chekoroneen, ako tukuk che che chepaipai mukuleldo. <hesitation> kora yetinye rapishek, ak ipaishe kora itoret. <hesitation> itoret piik, itaret piik alak, ko ye paipaitu piik ko paipayeng'ung yepaipaen piik alake, ko <hesitation> kokemwa ya ile tor <hesitation> konu paipayet rapishek, <hesitation> kokonu ng'anda komeche kepaishe kepaishe komie, kemache kepaishe kota kotaretin, <hesitation> kokora, rapis <hesitation> rapishek <hesitation> kora komuch makonin poipoyet, amu much kokonin i- ilaskei, kokonin iai tukuk chotok kang'em porto ng'ung,, <hesitation> che mutai komach simyan, <hesitation> aki akoyemyan ko kong'ete iin nini, yekemyan, ko- ko- ko- ko mamii poipoyet eng myondo, yemamii poipo ye mamii poipoyet eng' myondo amu ng'wandindo, komamii poipoyet, aya <hesitation> ki ake kora, nepo <hesitation> yetinye rapishek akipaishe komie, ko yakepaishe ii <hesitation> maiyek, ya kepaishe i- i- ipaishe <hesitation> kerichek chotok ng'eme porto, ko koyotok ko makonin poipoyet rapishek, <hesitation> ee kita ake kora, ko rapishek kei ko much ko konin <hesitation> ipwaat mising ile to- to toosmach chii nyokoima tosmach chii nyoko nyokorepena rapishechu. Amu metinye kometinyee <hesitation> kamu ametinye <hesitation> kamu meleen aa ami- ami komye, itinye ipwotitai ile tos mi chii nekamache koputo soko sokochora, <hesitation> ko konu paipayet <hesitation> rapishek kora ako makonu paipaiyet kora, tekemeane anan ko uui lekepaishate, ng'ipaishe ing' oret notok taretin, kokonu paipayet, ng'ipaishe eng' oret notok ng'eme porta ng'ung, komakonu paipayet, kongoi mising.